Paa mop, kute an pa ɗaa or a liis kunee mwase nde, ɗang a mee le a ɗom or liis ndeni ee? Liis ku an or ɗikin nde, a liis poo mushere. ɗang mbii ku le a ɗom or yi liis ndeni ni, ni a liis poo ku mop laa an ɗikin. A ni a liis maan kushee ku a mat ɓe a put a kat san ɗaa or a ɗikin. Weet mee liis ku a mbaa a man, ɓe ndee a kam a kam. ɗeng muw, ɓe a mee mwaan mang an loo kɨ mee yil, ɗang ɓe a tong pee, pee mee fur lee. ɓe a man liis mu mop ni ni. ɗeng muw, liis poo mushere, a ni a liis kuu a man kɨshee a ni a liis man ku ɗaa cut njung na kuni. Ku koo yi a ki a nee, ɓe ɗaa ɓwap tukur na a ku liis poo mushere. And a ni a liis ku an kaa or ku ngun ɗikin ndeni ni. Liis mushere ndeni ni, an ku mee liis ɗi met ndeni muw. A man sat mee liis mop. Kaa kume, ɗaa kyam liis poo ngween. A sat, ku mop ɗi peet ni a hausa. A sat liis poo mwaghavel. ɗaa kyel ɗaa sat. Ɗaa kyel liis poo yarbawa. ɗaa sat rep pak lee lee. ɗaa kyel ɗi a lee lee. ɗaa kyel naat, ɗaa sat naat. ɓe weet ku sise, ɓe a kat mee liis ku pɨ man mu an a wee yi yil nde a yi wee mop kaa kwee liis poo mushere muw. A liis nde a liis ku ɗi pɨ shum an. Shumna, ni a ɗikin liis poo mushere ndeni. Shum na a trepkyes. And trepkyes a liis mushere. Shum paa a yilɓwan. A liis mushere. Shum pɨkaam na, ku ngu naat ɗi peet surname, a liis mushere, a mangten. A pee ku a naa ret mu liis maan, mu liis poo. maan. A ni le ɓe a ɗom mee shum naat muw. Ngurum ɗes mop kat an mop te repkyes, a te ei. A mee le ka ɗom shum ku bis nde, shum liis mushere nde ee? A sat mop a te ku pɨ mee kwee mbii ku, mee pan ku yi ɗiku shwan yi a piring liss na ndeni wul vel kun. Ku ɗiku naa ret ti a piring liss na ɗi aa? Mop te aah kwee siki shum mak ndeni ni, mun bis kyel, nise nise nise. ɗang weet ɓut shumka weet, ɓe ngu ku mee shum naat muw. A sat mop a te, naat nde a ngurum ku mop yaa mun le ɓut daam mut, ko kuma mop yaa mun le akap tu yi man. ɗang yi liis poo, mop kɨ ɗom yaa mun le ɗi yi akap tu. ɓe ngun ke ɗom ti ɗimu tong ɗi pee yi akap mop ni aa? Ɗok a ku kat mu ki kwee mbii ɗimu cin ku liis poo mun, ɓe a ni ɓe mu kat kwee put ɗikin kwee ku mop ni yaa mun ten yi akap tu ndeeni oh. ɓe ɗaa naa timu cin lek ku timu kat kwee put mu kaa mun ɗi, ɓe a ku mu cin ɗak ku shum, ko kuma mu cin ɗak ku kwee liis poo mun riret. Ku timu kat mbiiku mop ɗi peet independence yi kwee, reng kwee naat ndeni mop. A pee ni ɓe kwaan a naa liis poo mushere, a mbii ku a cin teel kuni muw. And kuma ɗaa ɗom koomee, yi a cin a liis maan. Kat yi mee ar pee ku ku mbakar ku koo mee an ku a kɨ ɗaa cin a liis maan weet ran ku koo mee ku a cin, ɓe an pee kyel sang pwet. Kwee shum nde, kwee liis maan mushere nde.